كنعزل تكون عندي القدرة على الطيران، حيت الطيران كيعطي الإحساس بالحرية، وكيخلينا نشوفو العالم من واحد الداوية أخرى، و نتحركو بلا قيود، ونسافرو فينما بغينا بلا وسيلة نقل، ونكتاشفو مناظر لزوينة وصعيب نوصلو ليها، و الطيران هو رمز ديال الحرية والمغامرة